Sɛ makɔ akɔtɔ biibi tse dɛ pon a, dza mm- medzi kan ayɛ nye dɛ ne sor no a wɔdze adze si hɔ no medze bɔtɔ hɔ, bɔto famu, anaa dɛ mɛp- meyi no, me-medzi kan eyi no <hesitation> Mewie a na mahwɛ ne nan no, n'anan anan no sɛ n'anan no yɛ kor a na mede, mahwɛ pon n'ase. Sɛ ɔyɛ kor a ɔbɛkyerɛ, ɔyɛ anan a mohu kwan anan no wɔ n'afa n'afa n'. <hesitation> Ntsi mowie a na mede n'anan no ahyehyɛ, sɛ ɔwɔ dɛ mede ndzɛma bi bobɔ mu a, medze abobɔ m'. Ɔyɛ finfin no so a na ɔyɛ nan kor pɛ a ase n' beebi a osi hɔ no ronnkɔ hɔ ta a medze nan kor pɛ no besi hɔ ma dza ɔwɔ dɛ medze bobɔ mu no medze abobɔ m' <hesitation> ɔno nye kwan a mɛfa do a mɛhyehyɛ mo pon.